Ise ningutzie asubuhi mala nanza banombaleku echai neligomia. Banombela echai ne ligomia ma ndie emala embula bulahi sana yaani nolieku ligomia sichirabalogoli bayanza magomia kandi notzi za nogenda ango ha mulogoli mpaka onyala ligomia libihi nzi ligomia na shindu sia maana sana lwa mbolaa ndii mala meza asubuhi echai mandieku ne ligomia echai endahi odeka chai shingo zuzu. Obugule za ambara na amatzi na amajani. Ndakunywa enchain yetu ya balogoli omanyi bamala badeka echai yenzi ndi echai endahi. Odeka echai obugula tza ambele amalohi samu kali komanyi kuli ne tzing’ombe ha gumala kukelamo ambere. Bakera ambere goko mobeka mu kifuria na amatsi nende amajani moega kumulo yakashia moobukula obika mubinika omanyi kuali kulimako tza na tshibinika chia amabati tzinenene tzila ndio halafu kuli ne bikombe ba nbila babilanga lisubila. Gekombe genene notamu echahi yakaezula onyechanga tza vikamba bia bibemo tza vibaya nomba binne wakamala tsa kikomba tsa kilala kila ndiyo kila ndiyo lizugaa tsa llala ama gabili halafu odeko na shindu shishio bulahi kali notura notsia mubulimi notzie kugosi kali ohulako inzala dabe yani okola tza egasi nokula tsa bulahi ohula tza yaani khunywa tsa amatzi nozililaa negosi chikiraa wakuria burahi asubuhi onywe echai hiyo endahi sana ma olile ligomia bulahi sana halafu oikali tsa bulahi. Oli mulima munene kabisa kandi, arakula tsa egasi yoyo burahi kali so ulakho inzala ta omala onywetzako omatzi kako galagalaa nokola tza egasi.